هو، په چیلي کې یو مشهور دود فیسټا پاتریا په نامه دی، چې د هېواد د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه ده. دا جشن هر کال د سپتمبر په اتلسمه او نولسمه ترسره کېږي. په دې ورځو کې خلک دودیز لباسونه اغوندي، دودیز رقصونه کوي، د ملي بیرغونو سره کورونه ښایسته کوي، او ځانګړي خواړه لکه د غوښې کباب او نور خوراکي خوري. خلک د رامادا په نوم ځانګړي مېلې جوړوي، چیرته چې موسیقي، لوبې، او دودیزې نندارې وي.